Mayonez, ketchup, barbekyu sos, ranch sos, pesto, beshamel, guakamole, soy sos, qizil vino sos, balzamik vinaigrette, sariyog‘ sos, aoli, xo‘rda, salsa, tzatziki, chili sos.